Taceritangngi maga ero budayana Indonesia. Ero Indonesia, mega budayana, megato sukunna. Masala siddinna na idiq Ogiq e. Idiq Ogiq e megato budayataq. Apaq idiq Ogiq e megato daerahna monro, sala siddinna ko Sidrap. Engka tradisittaq yaseng mappadendang. Ero ko purakiq massangki ase, ero ko panen raya i tauwe. Ero mappadendangnge budaya turun temurunna to Ogiq e, yakko pole i panen raya e. Ero mappadendangnge, pada rekenna ko mattumbuk-tumbuk asewi tauwe. Engka tau leipitteq napigauq iye mappadendangnge. Rata-rata ero leipitteq e makkunrai. Ko pura mappadendang tauwe, biasanna engkato aga mattojang. Ero mattojangnge, leipake pada accule-culeyangnge tauwe riyolo. Ero tauwe menreqni ko tojang loppowe, nappa leisoronni baraq mattojangngi.